Sandwich zao ai tiatiako atô hanigny atoandro toy izay salady, <hesitation> satria zao ai <hesitation> sandwich mbô maromaro le raha agnatiny akao, de mazava oazy sandwich mahavokivoky fa kô salady ai, ravindravifoagna izôvy ande hinagnii kara oe <hesitation> vorogno na aomby regny za avy ande hinaravindravifogna atoandro donc ai, <hesitation> sandwich tiako atô hanigny sakafo atoandro.